कुर्सी, कुर्सी एक असा की चीज है। जा अपणे नरी जाग ने काम आवे, कुर्सी पे अपण बैठ जावा। नरी जाग ने जसा पड़र्या अपण तो टेबल के सोडे कुर्सी धरला। उपे बैठ जावा ,बैठ के पढ़बा लाग जावा। कुर्सी पे बैठ पढ़बा से आरामदायी रेवे। ज्यादा देर तक बैठ सका। ज्यादा देर तक पड़ सका। कुर्सी जसा बड़ा बड़ा ऑफिस में रेवे। वा बड़ा बड़ा अफसर आवे जे नीचे तो बैठेगा ही नी तो उणे कुर्सी पे बैठाणो पढे। कुर्सी एक आसी चीज है जो कि कई ने कई काम आवे। उपे जसा कई ने कई मीटिंगा होई बड़ी बड़ी तो वा नरी कुर्सियां लगाणो पड़े उपे बैठ जावे। ये आपणे आरामदायी रेवे तो नरी देर तक बेठ सका।